Tuꞌun tyityi kuakaꞌin tyityi saꞌa‑ndi yaꞌa yaꞌa kui chiin tɨnana kui saꞌa‑ndi chii‑chi tandɨꞌɨ yukuan tyityi vaꞌa‑chi kɨꞌɨ‑chi nuu taku kɨꞌɨ‑chi nuu tostada kɨꞌɨ‑chi tichi torta ndyaꞌa tyityi kuu kɨꞌɨ‑chi nuu <hesitation> kuaꞌa saꞌa‑ndi muli muli tyoo yɨꞌɨ ndaꞌa tyityi kua saꞌa tuku‑ndi kalu tyoo kuaꞌa yɨꞌɨ tuku ty ndaꞌa tyityi kuaꞌa saꞌa‑ndi ndyityi tutya ndityi saꞌa tukku‑ndi vityin tuku kuaꞌa nuu tyiñu tyityi vaꞌa‑chi <hesitation> ndya no se nada sobre.